Hainao foana ny mampifaly anahy na rehefa malahelo aza aho. Tena tsapako mihintsy hoe <hesitation> toy ny voajanahary aminao ilay falifaly lava sy ilay mampifaly ny hafa. Manontany tena aho indraindray hoe: <hesitation> mba manao ahoana re ianao ity rehefa tezitra e? Sa tsy mba tezitra mihitsy ianao? Misy olona milaza mantsy fa <hesitation> ny olona maneho fitiavana sy hafaliana lava ety ivelany tahaka anao izao, dia olona manana fery anaty sy <hesitation> mpitomany miafina. Atahorany mantsy hono fa sao hiova ny fijerin'ny <hesitation> olona azy na <hesitation> ho diso hevitra momba azy ny manodidina. Marina ve izany? Afaka tsy valianao izany an, fa mba mahaliana ahy fotsiny! Isaky ny <hesitation> manana olana sy <hesitation> malahelo aho mantsy, indrindra fa hoe <hesitation> tojo hakiviana, dia hitanao foana ilay <hesitation> hevitra hamerenana amiko ny tsiky sy ny hafaliako. Eo hatrany ianao mankahery ahy.